हाथ धोने का तो भाई अपना सिंपल हजंडवॉश लेना जायच हज। हाथ पर जाए रगड़ी लियो जायच। कई छे अपने हाथ का जितना कीटाणु भी छे, ना ऐसी गंदी गंदी चीज ना रखनी अपने हाथ में। अपन खेती वेती में काम करच, अपनों हाथ गंदा होयी जायच। तो कई छे अपन हाड़वाश ले लावा, ऐसा हाथ धो लेवा उपर नीचे, आगे पीछे। ओ का से अपना फ़ायदा भी रहे शरीर का। अपन जो खाना खवाच वो अपना शरीर को भी लगच।